Pos yo prefieru del'andaeru, porque l'andamientu assín sin más qu'una propia, es delos gustus más grandis del mundu i te paras en qualisquiá sitiu a sentil, ascuchal o echal una retrataúra. Si vas cona becicleta pos lo primeru es que tienis de tené-la aprepará, i alogu pos que diendu assín ligeru no pueis ni golel ni sentil ni ná. Pahi que dambas cosas son ativiais ena naturaleza peru no... Pal andaeru namás te hazin falta botas.